-dehibe tokony ho fantarina amin'olona iray alohan'ny hanambadiana azy an: hoe manao ahoana ny toetrany aloha. Izy ve olona mety hoe mora tezitra? Mety hoe olona tsy matotra ve? Satria an <hesitation> izay zavatra izay an <hesitation> rehefa hanambady azy ianao dia zavatra hiainanao isan'andro ilay izy dia mety tsy ho zakanao rehefa hoe hiainanao, hitanao eny foana hoe olona tezitra lava foana na olona tsy mba mandray matotra ny resaka ho ataonao aminy ilay izy. Dia izay ny momban'azy fa ny mombanao koa an <hesitation> mila fantarina hoe zakany tsara ve ny toetranao, sao dia ianao ohatra no mora tezitra an dia izy mety tsy <hesitation> tsy mahazaka an'izay toetranao izay. Dia mila jerena izany hoe mahay mifandray tsara ve nareo? Mahay miara <hesitation> miara-monina tsara ve? Mila fantarina koa ny momba ny fianakaviana hoe sao dia efa fianakaviana tia midikiditra amin'ny fiainan'olona? Sao dia hanelingelina ny tokatranonareo ilay izy. Mila fantarina koa ny lasan'ilay olona, tsy hoe <hesitation> manan-danja amin'ny <hesitation> amin'ny hoavinareo ny lasan'ilay olona an fa mila fantatra hoe <hesitation> sao dia sanatria ohatra efa namono olona ohatra io olona kasainao vadiana io.